Kin bu inleemyeya obu billu paa kin inleemeya nehu neē dan kuma da kin loōna guu inleemeya di neb zum kam bu lam ina bu wuu bu lam kara, bu lam yedra kam nāa bunu bu som tāa oguu bu gab yeb da bu da baa kan duriya. Amma neaā lam nse ko kuma tom ne zong bura ya ō san nebud nna ko bu toma zong boru ya o ma nebud ngua nena bu gabdoo basa do ja dugu ba’a zomā baā zom ba ban lee ba ban dig laa nunaa zong nunaa ko kuma dig laa nunaa zong koob ari guu da kum maminaa ama neaā bu lam tikun ti boo bunu ti ki… nakunu, som kunu, tikunu, nam kumu di guu boo gu buki booke nase bu bom neaa bu roru <hesitation> buti soo ira ko jed neng di oguu nei baa banga um neaa bo tuma tikun sena lam in koose ya ne bit n sanbe bu pwaa zong neng gonba ya billu nebid nnuru aya ti nsanru ini da kin lon di yuu baā velhuwa ga baa zoom aā toh ne neng guu yi n lemkeya, nlemkeya lee yoro saa kunūsaa kunu leeta, ne neng koo nna bob guru pad aa kunu pi sena laru woo seena leemi guu le n ora saa nleena nlemkeya a kin mu leega aman leena guu ne neng koo saa ga ama neba bu saa kunu bu yeg kunu aā nleemeya da mu kin see won, kim aā, āa nleema da mu yelim bedin na neba koo baā loke boo ti gong.